Izy kà lamba tiako atao edy, lamba irô kômby àby io man̈intsinintsy zen̈y de za fekiny zen̈y mikômandy karakôry atao didinany abôkaiô aminjay atao lava zen̈y ambaniny lamba io. Zen̈y ziô ny tiako hatao.